Luma ka tsala luma talata luma <hesitation> laraba luma <hesitation> gadza luma <hesitation> ka mǝvǝni luma ka buyadzǝ luma <hesitation> ladi